<noise> uve kwawe, ikyawira utukendelea sana <noise> twivakinga tukwendelea sana ukurya uvusuke, <noise> uvusuke yaani wutereka wutsanganya nindosa <noise> wutereka wuhanza nuwunga, kwahiyo ukakiluka twite uwusuke wukali vula <noise> kwanza uvute uvusovi unyaraza nonu, halafu ulitsika. Hata ungivele bila mboka wesa wilile viliwule, hata pavusiku lino wiso akupyusa! ukanywile itschai, kwasabu uvuliningusu, tofauti nuvugale, japo ata uvugale wunyangusu lakini, kusidile uvusuka. Kwahiyo hata utivakinga ikyakurya ikikuu kwaungasike kwawe ikyakura ikikuu wusuke <noise> uwene tupendelela sana. <noise>